Izy ndreky zen̈y najary firenenena aindepandan zen̈y izy tamy efa sivy aogositra arivo sivin-jato <hesitation> tsôta polo dimy amby tôna. Efa avy niala tamy federasiô maleziany zen̈y izy resaky mahakasiky tasiô eki- etnika ndray izy pôlitiky fô.